Aaa! Tsy de haiko loatry aloha mahakasiky an'io satria tsy de nahare an'io fomba firesaky io aho fa mety mbô valiako miandalana eo avao i lafa <hesitation> afarafara agny.